Misy karazany roy zô ny karazany saosy ampiasaiko isaky zaho miketriky: ao gny saosy sôza, lafa zaho <hesitation> manao <hesitation> saosisaosy igny zô mampiasa azy, de ao gny saosy be chamelle.